जे सेर ने चील ने बाज ने गीत ने रोहे की चे। कांखरेग दुखाईरो ने जे स्तिंद्र तिंद्र खाणेन समयने भूखने लागे। चे कांखरेग दुखाईरो ती तिंद्र शिकार आवे शिकारी आवे। ती चे काई दो उड़ी जाएं। तिंद्रे उपर जपटा लगाड में जो शिकार कर लेई।